Tombony hoahy ty volo mahery koa gny fananany hohony lava be rey, sady maranitry rey, satria lafa i hanambotsy raha hohaniny iny, ohatsy hoe hanambotsy fia zay, na hanambotsy valavo zay, na hanambotsy bitro zay, i mitily igny avao an manambotry raha eny. La hohony iny amizay alentikiny anatin'ny biby samboriny iny any la tsy afaky mihetsiky biby iny. La iny amizay moramora hoazy ny minday anazy.